Faniki'ra, fanikir ira i'me naroka tura ni'a adin kai sa'te, ni aya'i kai sa te ira'o garan ira namuli nawali tarus loka, kena sawa kampung baru falabon ira ni sukun kai sa wali ee ni sukun kaisira nafus ira mekun boloka maca ntagi narewat cuman nai aroo ke'i ni sukunia woi natalipa gaga loka. nusuk'a nawei bobok oca ata ira faniki-faniki si dakummpul laka'kenara namau nawei magei iabukan manci sa le tafial bua loka ira darongar darikat iwa fanikir'a tagaga bo magarib'a nawali bo lat'a, ta jaga bo lat'a nawali bo sobas'a me hambak sa. Ni ngasan fanikira ira ale kumu bela walu garan roka ira inai, taura'i satia ria paki pedar walu <hesitation> ale i'fanda loka <hesitation> wida ira manuk <hesitation> kilosur'a tata falabon si ira si dakifit nawa me waktu sobas'a ira dekun ni sa sa tai darongar me kilosur'a nawei lo laka ira i'sobas loka lira, dadi tata falabon si ira wa junya sakarang iwa tei. <hesitation> fanikira iwalu. <hesitation> nugu babotak sa. Ni aya'i kai oca <hesitation> aya'i ira <hesitation> nafas naga mari'a, ni kusar'a nafas naga mari'a nugu baba len sa walu, nafas naka'i ni sasia sebi nikusar sate natagi nabail'a <hesitation> tompat nai natau'i wa, natauk wa me ibobobak oca ira mo nawalan'i na nataru iboa di rebat fanoa aya'i otak sa'te natubu eee na sabirang gaga loka. Musim aya'ira fandia iwoi, nugu babotak'a nakuk'o o nugu aya'i kai otak'a woi laka, ale mo woi'i bobok ata ira <hesitation> kuroka nugu pis fol-fol laka liwa, aya'ira bot ulak- ulak tama ira-ira faniki-faniki <hesitation> daku ata abi laka, kenara sa'te namaton. Namanganga mo nawei ni magei woun bua naguran totik si jat'tei datiu <hesitation> datiu dafalaru si abis ira dmuli si woun, rei lu nai tei kenara ni salak wo mari nakuk nai matur loka kumu le dauk mumu aya'i isik nai ola wa datan wou aya'i bot nai tama ira ola wa datan woun, <hesitation> bei tutu aya'i <hesitation> naitei loka le garan ira boluk diu diu muli waria woun boloka.